Okusoma kulongoserie obulamu bwange, nadala, mumbeera eje'ntambuliramu, nga ntambula nabanange, enyambala, nebyenkola, kimpa okuba zenti indi mukulembeze mubantu abendinabo mbakulemberere mumagezi amasa.

Ntaka ino okubulisisya amaulire nadala nga npula mulimu gwona gwona nokubulira ebye mizanyu okwisimu nokwa kulingirira

Taifoidi tumufuna mukunywa maizi agatali amatuufu naddala amaizi agamumadiba, amaizi agamunsulo, agalimu ebiwuuka, amaizi agatali amafumbeku so galeta omubitudu ebintu byengeringeari nga eyo.

Insinga ino okunyumirwa enyembo ja gospel ejje'dini nimba nga inkunyumirwa okubulira ekyi ekyi gambo kya katonda nze gye'nsinga eino okuttaka mubulamu bwange era gye'nkoleraku

Kutegera nti eibere eiberer likulire likulire kiri nti obona engeri eiririmu era iriyo ligaziya liba linene oba omalire okutegera nti likulire era kisinzira kunkula yomwana

Kiyambire ku kikyusirye muku okufa abawala okufuna embuto ejibatatakire neki nekindi, nekindi abawala basi basinga magezi bawala abafunire akabizinesi kaibwe okwebesyawo.

Wetaagawo okubaku nobu nobusente terekaku obusente okuuma esente jibewo ate kabiri ebyo'kulya omuwe ebyo'kulya ebisa ebirinaa byo'mubiri byetaaga byonabyona.

Nkwaba mwidwaliro kufuna buyambi eri omusawo kale nfuunayoku makelenda nsobole okuuma amakerenda aago nimpa abaana bange oba nze kumira nga musawo bwaba ndagirirye.

Mazima tinjabangaku munsi yonayona kubanga nkali okufuna ekintu ekyentaka eyo ebweru no'mulimo ne'sente ejintukyayo

Insobola okuliya emirundi isatu oba ina olunaku

Mukitundu kyaife tutera okolesya eino magali na mapikipiki ebi amamotoka ago tubula naye nga amapiki nigo entambula esingire okutuyamba eino namagali gatiyamba okwaba oba mwidwaliro entambula ye pikipiki esobola okutuyamba ino twaba omadwaliro nomubukatale

Abaana balina okufuna amawofisi nga bafunire amawofisi abwo nga batandika okola ebiyaibwe oba kugula mamotaka oba kuzimba otiyo

Abantu bafunire akakoolo Kano ata etikakoma nga atyaime kumpi nomuntu oyo akoola ate okewala oina okutyama wala nomuntu oyo alina ko

Amasomero gamukyalo gayambire ino baana kubaana, ababa mukyalo, mumaka maavu kubanga omwaana aiza kwisomero, nairayo nalya eika emera tibamusasula mere tibamusasula sente gyo gyo'gyoona okwisomero, kale ekyo kiyambira ino amasomero ago agetutwaalamu abaana.

Ekiraga nga omuntu aweremu amaizi ekisoka omubiri guzimba ate omuntu namala nayanguwala amaiso nigeruka

Kunywa sigala nokola mumafactories agaleta omwoka omunji ekintu ekikomya okuleta akakowolo etikakoma nikwo ebutakola mu mafactories agaleta omwoka omunji

Inkozesia isimu lyange ninkozesia kumobile mane awo infuna insobola okozesia ebyo okusindika esente mubanka

Nsobwoire okwemererya emiziye emibibi kubanga oyo omuntu eyankakolere omuziye omubibi abire okwisomero no kubanga nbakunga ino babe okumasomero

Ekintu ekyosoka okola amakezi nga wakazukuka nikwo okubona nti osaba okusaba kintu kyamaani ino okuba katonda oba omuwa ekitiwa olwo'kukuma obwire obwo bwonabwona paka makezi ago

Nkozesia kulambala mutandaluwa

Eee nsobola okoba ekala ejo tuyina eyabulaka, eyayelo, neyawiti netuba ne yaredi

nze ndya emirundi Ina. bwaliwo brekfast, bwaliwo nindya ekyomusana, nindya nga malire ekyomusana, awo nga nkuma ni nimalilirya ne'ekyeigulo.

Omukali ateeka okuba ekida, omukali ali ekida ateeka okwaaba omwidwaliro nga ekida kye'myezi iibiri olwo'kumuyamba okutandiila okujanjabya omwaana ali mukida nga wukaali.

Emere ewa omusaiza amani niyo emere nga okulya emere erimu ebirungo nga bwabona omuntu okulya obwita, ebijo aa muwogo, ebyenyanza, ougaba amani agandi omuntu alina okulya ebintu nga wota melon,

Abantu omaka basobola okugisa nga esente okuteka nga mubibina Kaisi eisomero eirituka nibasobola okutola yo nibatwala okuwerera abaana okwisomero

Mumaka aganjiliraina nsobola kufuna kantu kange kafuna mukusoma ninjaba nimbasomesaku nitutekawo ensisinkana eyamaka nebalirwana bange netusobola okwogera ku bintu bwo'kusoma netubona nga tusomeselye abaana baisu.

Kumpeire okufuna amagezi ago'kukola ebintu nga okulima omukyaalo

Kutuyamba okuziziya endwala ejitambula inga jegema kubantu endwala ejikuwata ejitambula nempewo endwala ejireta obulema endwala ejireta emisuja jubulingeri kiyambira kimu ino okugema ate kiretera omuntu okufuna omusayi ogulwanisiya buli ndwala

Be nze tinfunangaku ebyo nkali nkali okufuna ku ebyo

Abakali baba basingire ku amagezi agandi agaba mayaka ate nga iwe omusaiza obula magezi ago ekyo kibawa obuyinza bona okwogera kukintu ekyo nimuba nga musobola okutereriya ensonga

Kulambira abantu bonabona batwale abana kwisomero

Ntera okuliya emboli, ne biyeyanza ne bijanjalo naka unga obwandi amatoke naka unga oba nanyama

Okusoma kusobolesya amaka okubanga gasobola okufuna bulimuntu lwansonga nti aa omuntu eyasomere asobola okola ebintu nga ebizinesi asobola okufunayo emirimu ja gavumenti nalima nokulima okwene okubetagisya enaku jino

Ekintu ekyensoboola kola amakeri nga nakazuka niiko kuboneka nga nfuuna omuswaikyi niikuuta amaino gange olwemala okuuta amaino ninaba mumaiso ejjo nijo emirimo jensokeraku kaisi niikola emirimo jiindi.

Omugaso gwa okusoma: omugaso gwa kusoma mumaka, gutu kiki kituyamba okutegera ebyabbairewo enyuma, ne'birikwiza mumaiso, ebyatuyamba okuba zenti tutambuliraku, biyambe amaka, na abaana abalikwaba okusigalawo.

Alina okulya emere emuwa amani noku okupiyata muku okufuna exercise

Kyetaga newewala enfufu eehm embera enkyafu obe muu mukatundu akasa akabulamu enfufu enfufu nijjo ejjisinga oku okuleta aga sujja sujja ago

Kisinzirira mukitundu kyange owenva owensibuka ntera okozesya epikipiki nokubanga era bitundu byamukalo motoka tutera okugifuna era okwaba okufuna emotoka soka okozesya pikipiki notaba paka mutawuni nofuna motoka esobola okweyongerya yo

Omuzaire oyo omutani we imukumtira abe nga asobola okutwala omwana okwisomero amuwe nobulambi obuba nga bugaine afune omuntu ogondi oba omulirwqna we omukwano gwe omuwe ku obulambi oba

Basomere bamaiteku oluzungu balina endowoza ensa ate bafunire naaa ewofisi ejindi ejibakola balina akasente akakulakulanya amaka nekitundu kiyona

Ekyandetere okusanyuka eino nikwo okubanga ndi mukenye ate emere ejendiya ndiya binage abakenye eibasinga okutaka eino

Amaizi gasobola kubonekanga meeru masa naaye ate nga galimu biwuuka byona ebiyonjo ebiba omwo mumaizi omwo ebisobola bintu mubulamu bwomuntu .

Bazimbire amaduwaliro, engudo balimire, abaana basoma, baiguwire wo amafactories

Era bawoine omumaka gaisu enkyuka eriwo ebairewo olwo'kusoma; ekyo kiwaile abantu omukitundu abandi okufuna amaani agakusoma.

Emyaka ejibitirewo ekiyalo kiyabaire nga amasomero nga gali wala naye ekintu ekirongoiremu nti nti bairire nebabitabitamu nibazimba amasomero agali kumpi kale mukyaalo abaana basobwoire okusoma abandi nibawona nga batuuka ku mubibiina ebibasobolesiya okusoma ebipande.

Insobola okufuna omuntu ampaku amagezi olwo okulwanisia ebilowozo ebizibu ebiza bulilu bulijo

Yee kyangu

Mmm ekyo kibawo, ekyo kibawo lwokuba entambula yabuli oomu, eyo tiyeebereka lwakuba obakaawo kino kiva edi kikugwiireku mungeri ejotamaite kizibu kirina okubawo, kirinaa okuwoneka otakatotaka, ate ebyo bibaawo mungeri ejotasobwoire okwetegeka.

Engeri esinga okwijanjaba obusu bwabana eri mweiza nikwo okubasimula amaizi amawolu oba kubawa makerenda ago gapanadol

Emirimo gyo'kuloma jiyambire ino abasomi okuboneka nga emisomo gyaibwe gyaba omumaiso era gyaba kusa kubanga bafuna emere yokulya

Obuyambi bwokuwa omuzaire omutaane we ayingira omugurupu ebibi nikwo okuwona nti oyo omwana omuzaire omutyamisya namubulilira namutabulyaku omubanaye abasomere nebavayo kale yena nabona nti kintu kikulu ino okubona nti egurupu nga ejjo ejizwaamu

Abakali ba batera okubanga banyuwa ku obuji mukisera ate nga baliaku amatoke ago baliaku banyuwa ku banyuwaa ku obutundwa née baliaku ebinage aa baliaku dodo oyo, eikote

Kulia kusa nokubesawo nesente ntono oti

Ntera intera okulya omutiyere ne enyama, era gunyumira ino omutiyere kubanga ndi mulimi wo mutyere

Obusenta obwomukyalo bukolera emirimo ekitansayusilye okwonona abaana butekawo obuntu butonotono abaana begomba buntu bwo bugati abaana okwaba okulingirira amafirimu.

Ekisinga ekisinga obungi ekisoka nikwo obwaavu abantu abaavu abalina ennaku abo abe'nnaku abaavu babba ebettaga esente abakali owebabonaku omuntu owe'sente aaaha nebewayo nebafuna akawuka ate abandi nga abo abalenzi na'bawala omaite eee eee onyonta ya ya yakwegaita yona ebawa

Obulamu bwange okusoma kugezeryeku okulongosya lwansonga nti owendi nsobola okusoma, era nsobola okubona nti nekozesya ni nikwata nikwatagana ne'mpuliliza eya'bantu nimpandika ebintu byange ebyendimire nimbona nga nsobola obitambulya kusa.